फेरी ते हमरा इंखुर <hesitation> नहीं है बाकुन, हमरा इंखुर नोंधीम दुंग्या चाले, दुंग्यां बठें वार्थ लागे, मज़ू आई जाई। दुंग्यां नी जादा ते बीस, तीस, पचास, नेहर मां मोटर साइकिल मेली नावई नर्बदा पार्क होरे। नर्बदा हम है, सर्दार सरोवर बान चे तीना काजे। हैं मोटला मोटला दुंग्या चालने मोट रहा, दुंग्यां बठें ते एक अलगीत मन होई जाई। ऊपर नीलों नीलों आसमान डिकाओ नीचे नीलों नीलों पानी दिखाओ। जाती एक अलग ही सुकून पल कहवाये हर्म्य।